seis escapás de que sempri vaiga tola recholá genti que van i vo-lu passeis tan bien? Lo qual es el secretu pa qu'aigan tantus i tan güenus recuerdus andispues, pos yo no so escapás de da-li espricaera te vera vo-lu igu.